So a yihii ko a woowaa yiide, a haaynete, walla mbembeɗaa, walla tañaa. So tawi ɗun huunde nde njiɗɗaa nii, ɓeydoɗaa weltaade. So tawii ɗun huunde nde a jooɗnoraaki kulol maaɗa mawnan.